Ho o'ko ong mahkata hiya yaki tiwongori ong raa'no yaki monoihetong, raa'no ho nong aah, impah ongyori mungonoita manni ong inangah. Nawa' ongyori ngoto heko urini mukisa koriki tuhah nawa' ogno rokonoko monoihetong. Nawa' ko tiko raa'no pekon urinigorigo monoiheton mungoko monoiheton. Oh manni hinaga konkongori reurah. Impa monoihetong nawa' ong mahkata kukah tii mungo aati'ku, tii mungo ho howo koirui tuheton nakah nommai noi yewoning ngawah noi aringnako. Tiwongori aii hoko nommai tunaka huhetong aii hoiko enimoro tiworigo mahkata hoi enimoro tiwori seiwing ngorungyu aati'hetuiyon tiki aati'tuiyonoki rekonoki howonoki. Tiko hoko mahkata tiwori kukah, tiwogori nohungung ong mahkata tiwori aii mirahu tiko atinyuku mungoru aii inaruiyon, wo yewo pihetongko pimotuku nawa' mungonoru hekoki yii nommai arapah ngungi yii kuturakun, hoi mahkata monoo'hetong, monoiyo ruwaukewu'ku ro aii nokiheton oh owo aii hiya noi toku mirahu turono aii` aparatakieton. Tiwongori ong nohungung hiya aii tiworiko mirahu hoyori poti ro heko yii ihko toku murukikuung, ho hiya tiworiko ho aii ro tapuruung, tiwongori nohungung ong aii mahkata tiwori inangah manni roki nohungung manni mirahu tiko <noise> hoyori kongkong yii wo yewo ping ro hoiki tapuruung. Mungo ruko nommai pehkita wo tukuying, nawako hiya yii noingi hekoko ahkuung, ho aii hoikoh tiki tapuung. Nawa'ko mahkataki noingi tuhe ngoworomo hoi mahkata nowori, nawa'ko ongyi rokong mahkata monoro aii sihung. Tiwongori yaki ong mahkata mirahu hoyori hiya tatapu noi ngawareikori.